Ee gwerirə, ee gwerirə, ruukaa noonak, sə monge nookaa book na oo dəllə roo. Ina e be̱'rən uni, gbaam daa naa maama mo̱e̱z, do̱'siya mo̱e̱z gbaamu ur. Nok ma'karə, ina eni napu moorə timlə pa apu naa nirku pa, nookaa mook gappu zuk, a gakp waza zukaz. Mon a go̱'sə zura mondəl pa, a go̱'sə boo do̱o̱wiya mooz pa, a go̱'sə boo do̱'siya mooz pa belle mariya i seetə dəllə roo pat ai, ina n ii minge aka me̱e̱n uni, moona ruu ruuka waza wessazak uki daa a mooz, a pe'ku ni billa moolak, maama mooz a pe ku ni billa moolak nok ina be̱'on sən doon riin uni, ruu kaa aarə rikak a ruun zamanurə ak, yanga uri i bo'tə neta sana nasaara i rət pu gbapkupuzkirə. Ina eni boo ee gweri ninka e oks pa. Koo mona dagdanzi sə ina yəp mona kam kiiz sə ina za dingə yangi, ma'ka baaka mookrə maa ina a bo̱'kan a ke̱'sək daa tul daa rə na'ro. Mona baa baak, ina daa doon uni a duuk. Nok baak ekirə zi Ruukaa mook gak naá oosá. Rekarə dəllə haa rekarə muka. nok mona gbaa dáá mo̱o̱z pa ina a bo'ron sə'səm piipa. do'ga mariya i oksi moorə dəlləi sə'səm piipa. amma a rúú náá gbama moom. Sə a bo'ra tomtə ina kinska we̱e̱san apu baak bááka mookrə, sal apu kinkrə apu. apu pook iya pisipairə. apu kinkrə doga mari do sa inge ina an go'pa. Káá mu'us pa kweem paka eki kangkpa kan ma no̱k demda mariya ei i re’ pak ninka i doo bonge do'ga maz ina gau dii su ogan ko moo waz a dəg te'rə páá aka og pa. Ina n ii dooka eni uni. Ina geesa pak wakateya apu waa fintazzə pa. dəna apu wa fin tazzə pa koo mona no̱o̱ tunda maza dáá mo̱o̱zi pa na doosa pak ma a kwe̱e̱k pa, a gakp ina zukan noka ni riik no̱o̱ káá mo̱o̱krə n ii minge aka me̱a̱n unin á ke'sə do'ga mari tó mona ke'sə do'ga mari tok pa paka billək ma pu mooro pa. Mon a go'ruk zura mondo. Pa a go'ruk a mazzəl pa. noka riik ina n ii dərka erin uni uriyangi uri i pii doomeya mii uri i ke'sə do'ga mari to'pa I ke'sə daiya i dingii to'pa, bapsa rookro rikak kamti ina tingpan sei maz ka sundo. Ina sundo ullo no̱o̱karən piipa. Sei dook bonge ni gwaagak. Koo ni ootak koo ni ɓutu butuk, dock bonge booma ina to̱o̱ton boka reks. too uniyangi a gwene wesawe nendiya na'rə ai i kwə'kən pa. nendiza az naa az naa az o kwe'kən pa, billa páál meemen ni go'rini riik. noka ni riik miirə okarə ni a bo'kun rekarə mú sə a noosən uki ke'səm do'ga mari to. Mona ke'sə do'ga mari to sə'səma iirə emi bika og gbərəm pa billa páál na yerdə. Billita nattə attə pat gbə'rəmka gbən. I doo bonge ka doo waza az gəə waza omizzi. Koneya na do̱o̱ bonge waza az a to̱o̱ sə'səma emi na záá na gəə moorə zokro. Mongo bo wəə rumro wo̱nka nittattə rekarə bo'ta nittə a geek i derka ko zimeta. Ko zumbaare ko gwa andə aarə ni karlai. Rekarə vere ak i doosuk bonge waine monge mona le'len ma to̱msa na'rəssi zaa ɗu'se ror. Zaa womse roro za pe̱e̱se ror, záá bo'se to neta eti, kamtə kan rekàá mu'kak, ama ke'ka to'pa eyi i kamtə kan mo̱o̱ waa! Máz a gau ina zukan. Rikak apu geekrə diga ninka dəllək, a gee bonge pe'bai pe'bai pe'bai rika dəl zaa rə kamtə ina roon oopa.

Sə nasaara kamtə tet butto rikak, ninka gə á báá nà tuuli ama rikak gə tuu eli a ree ta'kən ko gowi koo marore koo ne'sat. Koo ma̱a̱r. Pu'lu kaa ullukro nasaara kamtə tet, a záá á boso a boso daga ko̱k rə marore kala anya pat, we̱e̱si to̱mo, to we̱e̱sa essi, to̱msa a bo'ro na'ra esi ina a iin pat, a bo'ok bon rikak ma paka billəkma we̱e̱s na piipa ree mu'ka pa <hesitation> gamnáá gwa'ak na marirə ma we̱e̱s na piipa ma dəl ree mu'ka pa. Kai moogo na kam koo gwanti. Ko gomnatirət koo a dəllə te'etti, mona esə zura mondo bone sə a kine ina na'rə-n sə a bo'ro re múpa kala anya ree muka pa. Noka riik derkaa miirə n derak ni áár assee rə, áá verezoirə ninka gə, n ii minge mari àá mari, dé zamanu kamtəpu zamanu a kwe̱e̱sapu paka billək, n ii minge á me̱e̱ á gəə báákrə a gəə to̱msa na'rəssə, ana gəə to̱msa na'rəssə kinskáá kin ina á iin. Kala ina a iin, riak ni ra'á i og bilarə paa na billa na kala ko̱o̱ anaya ina kamtən uni we̱e̱s. anni kamtə we̱e̱sya? Muna kine̱ mona baa báák, baaka ekirə na ina a bo'ro na to̱msa na'rəssə. Ina kamtəka we̱e̱s oan piipa, a dəg dən keeke te, a dəg dən ɓutu ɓutu te a torkton ɓok te. Sə gwaaga i doo zamau rə i wom eki mo̱o̱ma koo mona ii <hesitation> yoola áá n a záá yik yin or sərə we'teya riak mari i pisi daga we̱e̱ musomu rekarə kegilə, rekarə zu'gbənaarə moma a kink kin moma a le'ek len sə a yeu ara kegər mulok. Mona yipsa pu bata diit somo sə a le'ek len səgə a kine we̱e̱s sə a kine mari sə i zaa sə i zé'sa sə i yiptə, ina buta wiita i, yingət i der siminti sii at, i záá sə i fáá náá wa'rət, sə i daks ni bile bi at sə a záá sə i womsa gwaaga mook. Sə moo náá yangiya mooi mona wo̱msa pu gwaaga mook. Sə i tor ində gwa sə i géé belɗəm. Nok ninka gə doga mariya áái rə ga. Ina eni piipa, do'ga mariya áára i wo'i zuu billeyi ina zuu bile sə i kamte wops. I digdə gbaəli sə i dak su kunu. Sə i zaa sə i wo̱m ina záá ina wo̱m. Sommo sə i rə dopto tokt, sə i kwaatə ko̱rá, sə i kwaatə́ piir, sə katə piir, sə ina kasə pu piira eti. Sə i zaa sə i togo roro. Ina togo pu roro sə i kantə gwangwuwalarozz səi kamtə ko̱ta yaari. Ina kamtə pu ko̱ta yaari sə ina dogi, i dogo ma'i rolloi sommo, rikak gə i kamtək inaa pii rollo dii eni Mona zaa mona piisapu rolli, sommo sə i der mari, sə bonge zam mona pe'sabo roko nok ná muyo i pe’ ror pa. Ina pe'esapu rorelli páá, too, ro'teya moory gwa'ai a ku'ki ri'eri pat, nok ina eni a kubrusun yangiya mooyi eni maa pu dou rigəta áárə mina no̱o̱ sə mona baa báák sə kintkáá mo̱o̱k kamtika. Noka ni riik n ii minge n derən akgə, no̱k yangiya eero é dingənai. Paka miik gbi'kək ina mii npu pakrə n uni neta root. Oosé səəsee sən es pa é ii enge kooneya, na ke’ na gəə paka. Billəakrəbo kə'som daa mo̱o̱z naa mamáá mo̱o̱z to na do'ga mariya mooi. Noka riik mona monge bo ke̱ to'pa. Moo billaa mooro a duukak oosuka mon pa. éé dɔga mariya é pii aima a arti kee an wərkarə. Nok rikak mona geek wərk a gəək bonge i ta’ máz náá sé, i ta’ máz naa bindiga, too irəm ina enini n hapdən dooka. n ii bo dingka to'a áái rəi i pii butattə. I na gan sə ina gee paka ak ina n do̱o̱ an mona kwe̱e̱ so mona gee po'ka pon, ni po'nee ee dɔga marik rekarə mu.